ଊଟ ଜୋ ଐଛୀ ରେଗିସ୍ତାନ ଜୀଵିତ ରହୀ ଵାଲେ ବହୁତ ସାରେ କୁଟ ଯୋଜନାଏଂ ଅପନା ହୈଂ ଜିନ୍ତୋ କୀ ପାନୀ ରଡ ସରକ୍ଷନ କଲିକିଯେଂ ତୀ ପାନୀ ବହୁତ କମ ମିଲେଂ, ତସେ ପାନୀ ଭୀ କମ ପିଯେଂ ଜିନ୍ତୋ କୀ ଔର ସେ ଏକ ବାର କମସେ କମ ସଲ ଲିଟର ତକ ପାନୀ ପୀ ସକେ ଔର ଅଥାରୋବ କଈ ଦିନୋଂ ତକ ଜିନ୍ଦା ରହୀ ସକେ ତର ସରୀର ଇସ ହୀ ସାବରୋ ସକ୍ଷମ ଥା <hesitation> ଔର ଊଟ ରଡ ଜୋ ସରୀର ଭୀ ଅଚ୍ଛୀ, ତାର ତାପମାନ ନିଯାଂତରନ ଭୀ ଆଈ ଜାଏ ହୈ ସାବରୋ ତାର <hesitation> ବନଲା ଅଚ୍ଛୀ ସରୀର ହୈଲେ ସେ ରେଗିସ୍ତାନ ଜାଏ ଅଧିକତମ ସମଯୋଂ ତକ ଜୀଵିତ ରହୀ ସକେ।